هو أول حاجة لازم تكون عندك حديدة تركبها الخيط في الكرة وتعمل تحت منها طبيقة وحاجة كي يبسا طاولة ولا حاجة يبسا وتحدد قيمة الحديدة كما هاكا وتمشيها وتجيبها على البلايسلي اللي حاشتك بين باش يتحددوا هاكاو بعد ما تحددها و تريقلها لازمك تعلقها.